I Brezil dia anisan'ny firenena hitako hoe be metisy mifangaro be ihany koa ny mainty hoditra sy ny fotsy hoditra ao Bresil ao an. ary i Brezil dia tia kolontsaina ohatran'ny hoe tropikala somary mihetsiketsika ihany an, tia mozika, tia zavatra mihetsiketsika, ny baolina kitra koa dia tena anisan'ny tena hankafizin'ny breziliana ao moa zany no ahitana an'i Pele izay anisan'ny mpanao baolina kitra nalaza indrindra hatramin'izao.